Bera cruru mi han zu'i ho ɛnɛ a'a pu'intira a ba'ara donk pu'inti yi bwa sununa a yibɛ a o so marto oyi so marto a we huna ni ɲu ani zora bobi mi ɲamu sese mɛ ho marto a sununɛ we huna ni yirawe a ni ji zo a fira mu beso na a wese